Biriki ni ham ba antewa, ko ke ke ko motor, do na ko hae so ko ha ba'o. Nen den lum lo hu wa nung ba antewa mandung kata pa tobe nangirum ko tobe abini ba antewan mandaran.